ا بالنسبه لي اشوف الكلب هو اللي يمثل شخصيتي .الكلاب معروفه بالوفاء والحب الغير مشروط, اعتبر نفسي شخص مث_موثوق به, احب قظاء الوقت مع اصدقائئ وعائلتي وده اكون هناك دائما لدعمهم, كذلك الكلاب دايما مفعمه بالطاقه والمرح, و يعني ايجابيه, دعم الاخرين في الاوقات الصعبه, يعني اعتبر نفسي صديق وفي, واحب المساعده.